Ngëënko ngëloŋ ací máa, ŋal kajá ngënko bëliyëng tú. Ngëënko já ngëënjúnkander pëlenţ; ŋal ngëëntúbá ink. Utúbá ajá unciţun awibuk oţij untiisëwël, ukeyaa okëëmeejában ilun uwiţána wël piya dúuţ. Uler umaŋ nawël tee dúuţ uwëtániwël. Uwi kaloŋ neţí dikayëlan pëëwiţee. Unkaka <noise> círi pëëncamb uwul. ţul unjoon unjúnkáa naawël. <noise>